في الحقيقة بالنسبة ليلي مكينش أحسن أنك تخيم في شي فضاء لي يكون مفتوح، الطبيعة الخلابة أحسن بلاصة كنجبر فيها راحتي نقدر نتأمل فيها نقدر نعمل بزاف د الحوايج بعيدة على المكان وعلى الزمان، كنجبر راحتي في الأماكن المفتوحة.